Tɔ, agā ncoo, agā ncoo ki mɛ soo lukpɛ rayuwa mɛ, a rina mɛ kɔ̄ soo ko nipɛ risi kɔ̄ da ka kucɔ kɔ̄, kɔ̄ nmalɛ zaan sunɔ ko nipɛrisi nɛ, a di ka kucɔ a zhɛ rulwɛ. <hesitation> ibɔjɛ ka kucɔ zhɛ ralwɛ ka nɔ ka anmalɛ mɛ ko nipɛrisi si ka nwā kɔ̄ mɛ bɔɔ lukpɛ nɛɛ kucɔ kɔ̄ ila laa zum kɔ̄ <hesitation> rayuwa mɛ zum kɔ̄ ri trɔ mɛ, ko ni bɔ mɛ, tā, swe mɛ, ishushɔ mɛ kɔ̄ kpɛlɛ ri, kilɛlɛɛ mɛ, ko ni bɔ mɛ a di kuva zhɛ rillwɛ wa, kuma harr lɛ inɔ zɔrɔ mɛ na. Mɛ pɛm kutu ka zɔrɔm muna, nɔ saa kɔ̄ harr lɛ harr ivɔ̄, ko nshushɔ̄, nshushɔ̄ n rɔ aza kɔ kɔ̄ shookutsa. Nkpɛlɛri ivɔ̄, n rɔɔ za kɔ kɔ̄ cɔɔ nko ka yuwɔ̄ gɔ ivɔ̄ nɛ. Nkpelɛ ri n cɔɔ nko ka yuwɔ̄ gɔ isiilɛ nɛ. N dzi kukpi, n cɔɔ nko, kɔ̄ shookutsa kin nan nɛ, zuzwa a bɛ ritre mɛ, manyi ki inɔ adi nyɛ ka sɔmbā si jijili naa. A di nyɛ ka tɔɔ nyɛlo naa. A di nyɛ ka wusɔ ko ni linyɛ nɛ wa. Nkɔ̄ kuku ncɛnɛ kɔ di shookutsa zan, koo ɔ sookutsa linyɛn wiisi, inɔa di wusɔ ga kɔ bɔ. Ko ɔ di shoo linyɛ nwa nɛɛ, ɔ shoo wa nɛɛ, a wusɔ bɔ. Ka wɔ da kaa, ka wɔ daa na, inɔ pɛ gaa ka nayɛ wɔ nɛ bɔ. Nkɔ̄ sookutsa ma zaa kɔ ma kita kɔ ma kutsa wɔ zum kɔ ma bɛ ritre kɔ̄ numba a kutsa la kila ma ba ritre kɔ̄ nɛ kan kpɛ pɛ na naa. A pɛ ko niibɔ la ki lan ma bɛ nkpi kɔ manyi kila di sarɔ lugba nkpi kɔ bɔ. Ipɛrɛ ki la di zɔrɔ aga dzidzi

Agā lɛɛ dɛ ba du bɔ, amma inɔ nɔ di ncoo na, kucɔ ibɔ̄, inɔ zɔrɔ mɛ na wa nɛ, ki la gama isi wa nɛ, kɔ̄ ni nɔɔ, nka cɔɔnko isi gā ka zɔrɔ isi mɛ zum nɛ, kɔ̄ kpɛ n ka a miyɛlɛ kɔ̄ di savɔ gā ka tɔ itsi wɔ lugba isi gā kɔ̄ ta kɔ̄ swe kuma kin zɔrɔnyi duniya nɛ kɔ̄ inɔ sasa lukpɛ kɔ̄ nɛ. A kaa nɔ gā kɔ̄ an gɔm gu kpli izhizhigli nzi iblɛ nɛ. Nbɛ shookutsa mije a kusurkpɛɛ, sho mijɛ, kutsa mijɛ kutuma, kan gwaram mijɛ kɔ, kɔɔ cɛnɛ li kɔni nyɛlo, nshookutsa ma ka jɛ ki ni nakutuma kɔ lukpɛ rubɔ. Gā kin ni kɔ̄ ka kɔ ko nipɛrisi ka di zwa lukpɛyɛɛmɛ kɔ̄ da ka kɔ nɛ kɛ na.